اني اذا جتني فرصة انه اسافر للفضاء اي اسافر لان احب اكتشف اشياء جديدة ويعني الفضاء هيجي يكون عالم هيجي واسع ولا نهائي اكدر اشوف الكواكب اكدر اشوف القمر اكون قريبة من المريخ يعني حيل يعجبني